Më përqen të spëndonj qëroin tim me miqt përçë comunqui me a famigghia kam i rrijtur sempri bashkë, e kontinuar të i rri bashkë e shihemi sempri, quindi ne se thua i lë e shiljir… e skartar tra la famiglia e miqë, a famigghia ngë e skartar miqët mënd i skartarsh e ë mirë të shkosh ca qëro me miqt, përçë vetëm me a famigghia ngë se mënd rrish sempri me a famigghia.